أنا أحب الموسيقى بأنواعها كلها يعني ما في نوع معين أتحيزله أكثر من الثاني، ولكن أعتقد إن حبي للموسيقى حسب الغرظ أو الشي اللي أبيه يعني مثلاً إذا كنت أبغى أرتاح وأهدي بالي راح أسمع موسيقى هادية ما راح أسمع موسيقى تحمس وفيها رقص وصاخمة وكذا، أما مثلاً إذا كنت مع أصحابي أو مسوية حفلة راح أختار الموسيقى الصاخبة شوي اللي تحمس وتخلي الإنسان مبسوط ويبغى يرقص.